Za malôha tsy tsy zatra migiàka kafe sady tsy mpigiàka kafe mihitsy izy kôa hatrizay niaignako mbôla mbôla indraika edy za nigiàka kafe, fa za tegna tia dite satria igny efa nahazatra zaha, avy akeo amin-jainy dite volagnin'ôlo hoe tsy mampa- tsisy tsisy effet secondaire tsy karaha am'kafe satria kafe zany izy koa ke mpigiàka kafe lava fao tsy mahazo aigna kôa tsy mahazo kafe agnatin'ny andro araiky.